to min e matsayi amfullofullo birin fulani dama burin won birin bolawa birin fulanito to weti daga karfe biyar to min ummake min njuli fajirito daga ndon min mbaltatako <noise> won ndillobeabinan nyahai njangirde to njangiwon njahobe ngoddo bo e njulurde ndenwodi malam en ngarta "e eh e" ndun njanga fiqihuto ndun njangito weti labi nage fudindun wari ndun nyewi kodekodun yewa ko'kyedama ta wonda e saroji en mada to wetia yahai haro mbe ngonnjaha oppinoda konnabeta homnibenwali jam- jam ndun ummake jamto won ko ndum wadan ta ona'a mbe ngi'a ndakomi ngidi nda komin ngidikoden mbo dama to weti ndun o'gaito ndun yahi ndun o'goyi ndun waddi ndiyamsai ndun wada shiri ndillobe laddendillobe gese ndilla geseto mbe ndilli gese <noise> yauwa to daga mbimbi to yadake ndun o'ngi ndun homni saroje entoh daga ndon shiryotodo ndilla gese ndilla geseshiryoto ndo ndillah bellel kugal ndillai pellel kugaltoh mbawo ndon to ndun nyahi ndun wartito ngese nden minon nde ngese amin awadai yadu koddea dillai <hesitation> mill sappowobbe njabai mill nje ndi ndito ndohawadai nyadu kusan minti settinko "min kusan ko" awa ndi ndia yahai koddeta wari yaki mbo ndo a jogoto fandu ndiyam madandilla geseto nyahi ngombe ngartai karfe ukungombe ngartai sai karfe biyar nda ngartawuro njula asira eh zura asira fu eh ngeseto todun warti nkadinboa ndarai wuro wodina ndiyamta wari wartuki ah tenai ledde ngartida na wuro ko ndun ndefangan ta tenai de ta warti sai a sodito a warti ndon bo a ndarai wodi ndiyam eh wuro walato wodi ndiyam <hesitation> to wala ndiyam sai njaha mbundu o'goya ndiyam safa ndiyam ngartata waddj ndiyam wuroto ndon kam mbo ndun wada shiri ndefuki abin abinan nyiri njemmato ndon wodi ndillobenagirdehakku nde hushan mangriba to mangriba hushi won ndillo mbe njangirdembawo asira kenantoh wodi wobbe mbo dillai pellel fijirde nona andi ndama fulbe ndon kan ndun ndon njakatu pellel debbi eh sukabeto ndon ma nde zaman wari firliti ndumnjon sai dai ngi'a ko mbeye entarebacci debbi wawai ndilla islamiyasukabe wobbe ndillai pellel latuki ball wobbe mbo ndillai islamiya hayun en ma maube shattube mbewobbe a tawai mbe entare <hesitation> pellel ndum nyata nja nja ndun rufoita njande fiqirde nde ndun wi'ata njande samairutoh nyandere ndennineddo himminta nde e walindo to weti wodi ngal kuwatoh ndun juli magriba hakku nde magriba eh eshayitoh ndon ma wodi njulurde nde ndun hoshata darasutoh ndon ma wobbe a tawai ndum e hosha darasuhar ndum njula eshayida ndun warta wuro kadin mbo ndun tefa abinci njemma ndun wurtoto to ndun wurtake ndum ndun yahai hiroyaruki karfe goma karfe sha- dayawobbe nkeutai sha- daya wobbe keutatawobbe karfe tara ngartata mbalo